Ndu usiim biyaa bang, wégi hódi bijéti, biyaa sam bânsíŋna ggudim bâan hémma. Ndu utaa ggaadi wi ma unwom utito jódi ududuulu, we biyaa bangi. Bangi we ndu usiim we de, nafan undaŋ ga a wi ma, jandi uto riŋi gudi a ɓaale. Mbo ŧuubu mada jéda anúm.